Bendeghe, mme nka-ma se Agbor nong mba kpok-ghe nse-omme nong ayima ehbin ka etek-e Bindeghe. Onok okpǝt, nong ayima ehbin ka nyiam-oso nyi abingha se march onok o-ki yim, o-ki summ. Onok osumm feb, okak ngun arighi, esummi nehanne ofak. Onok ofak, okǝn ane etum, afak, anok afak, akpang. Oki kak biyue. Okak bi-yue, okut ajie. Onok okut a-jie feb erig esi nji oki feu, okeb anne a feu nji feb-ee, anok afeu nji feb-oyen se a-yu eja eyi me nji Oki-di, Oki e kǝn nji oba ki. Oki abonche ma aki-di na nong wut ka Etung, ka Bendeghe eyimma. Oji ka ewa, erig esi nji a-ki kak ewa, o-ki kim ati ewa, oki mama, anok a-da, omeghe se a-do mma a ki kak ka ewa so that ewa nchanne enobe eyimme gog-ge-gog-ge, oki kǝn nji oji sok e ka nsi okut a-jie feb so that ewa anji afo eka kpor onok okut a-jie feb, ekue oji simm nji feb ofinghi, onok ofinghi-osu, osu nji mma-ne okǝn nji ojak ehbat, okǝk ojak ka eji aki gook nji anok a gook nji feb, o-bop nji ka ekpa. Ayib anok a-fam-feb, okǝn aju m nji ebha nno se ejum nnji achagha garri anok achak nji feb, okǝn ojak nji aki kanghe o-kanghe. Anok a kanghe nji feb, okǝn garri ehya oba ki ka nju. Na nong a yimma garri ka Etung, ka Bendeghe nyi eba-ee aji wut <hesitation> E-eyen nong ase a-mera a-kǝnna garri, aji ki se nfin ebhi a-ki kanghe. Okanghe ekpit-ri garri an-yora-for, oya-oki nknogha. Kǝn fa-m-fa, echi-ba-nor oyim garri ehye-ye, o kǝn oji ka nighe, a-nor, asik a-yim-ma ka Etung e-jirie n-ji aji-wut eba kponghe ase a-mighe, na nong ayima garri. A-nok ayim garri anyi afor feb, a-ka-en-yi feb, oki yen nyi a-nob, oki yen nyi a-kora kpe o-di, o-yah o-mo-nok wu ya. Kǝn fam-fa, o-yen garri ehye-ehye, a kang-o-kanghe. Ano asik a-yima ka Etung lie-lie. Kǝn fa-m-fa, onok oyim garri an-yi, o-chime n-yi obak ka nju o-kare a-bon ama or, ekpi mba eti-eti nyi a-kǝnna garri n-channa okok ka o-rang, orang eyuo o kǝm, kim ayoue-o, okim eyu eja, okok mongarri-o, okim okak Oyigi ayong a-ma feb o-ba ejin-ing, o-mo kak ma ka erig anji. Onok o-fu ma feb oki, mbuta a-nok a-na ma a-na. Onok okǝn ma feb, erig okpang ehbin eja feb, okǝn ma okak ka-abum-ka-a-bum, o-kpai asi okak. A kpet o-due, o-kue a-ie so that, eh-yim ma-a ka kpor. Onok o-kut a-jie feb, erig esi, nong erig nji, e ki fue-mbi feb-feb-feb, ekeb eji ejin ghi ka ehna-ra-na ka eji be mo kpor. Enok efue ma feb-be, eyigi ma ekpang ha enok eyigi ma feb, ekǝn ayong a-ma na nong ayima ayong. Oyi okim-okim okare abon-che-o. O-sop-o-sop oyi osop ma okare abonche. Okpe ka orang, oka kpe ka orang-o, oyor-ma oyor ekpi ayong ma ebare a kpi ma ebhi. Ayong a-ma-fo feb-feb a-dik o-di. Ka Etung ejit-re nji a-ba ji wut ayong-a-ma-feb-feb nabiyu na berongha a-dik-o di. Na eyim edim mbi ekpi anor ka Etung feb-feb o-ko, e na-bigume. Onok o-di biji bi sonna